Masi jei supe retava los gibones jei supe karai ñepe kua mimba reta jae täta mopetiva ndieño yoguireko reta jare jaeramiñovi los castores, pingüino reta, lobo, cisne kua mimba reta jare kaballito del mar tortola kua reta jae oiko mopetiva oipi iyeipe yave oiko jaendie oyoguƗreko reta